مو بشي مخصوص ولا ولا أجى ولا جيت خطرلي ها السؤال ولا مر ببالي أنه وش المهارة اللي أتمناها أو هكذا لكن أنا عندي مهارات تعجبني وأبغي أنميها أبي أشتغل عليها أخذ كو- كورسات فيها لكن أبد ما دورت على الشي اللي ناقص.